نحب تكون عندي القدرة إني نحكي مع روحي في ال-المستقبل في ال-المشاريع المستقبلية وال-الحاچات المستقبلية ونطور في نفسي بالطبيعة الركز على اا المشاريع المستقبلية الي باش نعملهم، بالنسبة للماضي الحاچات اللي فاتت فاتت ما عادش نچمو نرچعو بالتوالي ما عادش نچمو نرچعوهم، لذلك آآ زايد الحكاية فيهم.